اي طبعاً الرياضيات مادة مهمة! <hesitation> كيف- كيف راح تكون عديمة الفائدة؟ خلينا بابسط الأمور لو إنك ما درست الرياضيات، كيف فيك تبيعي و تشتري؟ كيف بدك تعرف <hesitation> الحساب؟ كيف <hesitation> بدك <hesitation> تبني البيوت؟ كيف بدك <hesitation> الرياضيات بتاخد كل- كل مجالات الحياة.